Akpen ki na ka ayok kẹ ma odak-o echa-i echa ada emanna oka-ka, oyabin nwa mo komma biphyit onnon kpanannkpa ibinakpaabyi okamo oyoma, oyoke ohẹ akpen oka-ka ma tot a bi mada ma aku mo oyobin ovantani ananna ayok, ko ma da azumi na kwa ayok sade totto, omanna okaka chi iminn baat oda bi, oyok omema, yina, kwa abẹ ayok akanna apirir ka aden ko kwa aham etem ja ojiwi oji kanna oyọk asi oyok odeme odom ayak hama si ayok odam-de dam, bẹ ma dam ko bọng-bọng owuri bi bẹ ma si si ayok etem edam bẹy bẹ ma asi ayok etem edam. be kpon-kpon be kpon bẹ ma odoki, abe amaka bẹ maka ka afon bẹ ka etem ezanna bẹ ibaghi ka arori bẹ ottokh fo onnon ka azuk be annon ka ni abyubha aham ki ikam ka aha bẹ akari ayok emanna okka dọ mẹ chi ibinokpadbyi obẹnd bi morok so ka kwa ada onnong kẹhẹ ka ku ma oyabin k nwa anna kari mẹ, ku anna atsima ayok aha emori ibinokpaabyi ettem ke ono bire odami-a ibinokpaabyi oki ma osa onnon ma emanna okka-k a bi onnon kpanannkpa aka ku ma oyabik nwa ahowa emanna nwa annan oyok mino kwa Kewo si mo oko ma oyabink nwa moda onnon oka-ka chi ibinokpaaby obi mọnda, emanna omozima ọdọdọ osim ekanna oko ma oyabinn ekama eko ma oyabin otzima oyantani eko ma oyadin, ezim odik simi osi man emen eko ma oyabin aman biphyt mo hawml, komoma ayok adag man gaa k'ohom sa owin bipyit omo-omomi onnang ma a ottokh cha mo si ma oyabink owuri be da mo hami omama okka-ka ka fot sẹ biphyit emo-omọ enngmam omchina ororo omrok ka emen thare <hesitation> innon kwo ottara <hesitation> ottara ottokh kpunan kpa odami mo howa ottara kam mi kari annong ka akpen-a onnong kpanan kpa chi mi nnang ewott ottara imi kera akpen be seẹp nann bi akpen po ka aburi ku ade doki nanng thara nku ma ho di ayi mannun kari ottokt komo oyak man asim ma nko nnan ma etem bo ko-ko ava akkanum ara kam imi rarag iba sini atzuri ayi zum ke ezun abi ayi iba sa ma asa mẹ ken ajiwa owuri bi ko manda awura me ada oyok diko kwam nku ndoka macha oyok dikop kwaam-a kwam nko nkwa bi nku nkanu pu cannam annam a tomon obok emannam okka-ka wo mẹ annang ayok eduna sa ebanbi annan kẹ ayu eva ara ma oyokn oso ottokh ko no kuno jiwo ayo chino ororo ama si osum chama asi mẹ kachiwa, ayok biphyit be ham eda ka ozum doma sam-a